Nyew otum nya nsunsuando bɔn wɔ hɛn atsenae m'. Mpɛn pii hɔn a yɛnye hɔn tse a wɔwɔ dɛm nyimdzee no wotum <noise> y- yɛ dɛm mfonyin no. Hɔn mu binom yɛ wɔ beebi a koraa a nka ɔnnsɛ mmfata dɛ wɔyɛ wowie so a nwura nadze a wɔyɛɛ no wogya ne nyinara hɔ, Iyi mmboa hɛn atsenae. <hesitation> Ndɛ ɛbɛtse na obi so ayɛ mfonyin na obi so akɔ ekowia a na pii a ɔkeka ho. Bi so tum de ka asɛm ma ɔdze ntokwa akɛsekɛsekɛse ba ntsi obotum enya nsuansuando bɔn ewɔ hɛn abrabɔ do.